Re arroza', zenak este re kad ngid nit yeba'ze nchamena kon arroz nane', mbay xenak re mola', xenak re ngid enchiladana, jwa'n ba tyz o tyz jwa'men ti ta fritana ze nchamena' kon jwa'n arroz nakisza', le tiz jwa'men tasaja nezeba nchamen kon arroz nane'.